माइक्रोवेभ ओभन एक मेलकी बिजुलीसे चलनबारी आधुनिक चुल्ही हए । जाके खास करके खानु तत्बान और पकान ताहिँ प्रयोग करत हएँ । जासे माइक्रोवेभ रेडियेशनको प्रयोग करके खानु भितरको पानीक अणुनके हलात हए । जहेमारे खानु एकघडिमे तत्तो हुइजात हए । माइक्रोवेभ चुल्हीको तापमान साधारण चुल्हीके तुलनामे जल्दी बढत हए । तबहि माइक्रोवेभ चुल्हीमे खानु गजब जल्दी तत्ताएजात हए और एकघडिमे पक्जात हए । जासे खानु तत्तो होन, जमो चिझ किम्ल्हन और थोरी समयमे फिर तयार करन बहुतए सहुलियत करत हए । आजको जा प्रतिस्पर्दाको जुगमे समयको बचत करन ताहिँ खानु तत्त्बानबारी और खानु पकानबारी जा आधुनिक चुल्ही गजब उपयोगी हए ।